لو كان بإمكاني نكون سمكه ليوم واحد نحب نكون سمكة القرش خاطر القرش هو ملك البحر يحب يعيش بحريه و مايخاف من حد، نحب نحس بالقوه و السيطره في البحر و نكتشف أماكن جديده و عميقه و نعيش حياة كلها حركه و حريه.